اكتر حاجة ظريفة بالنسبالي شوفتها لما اشوف اطفال بيلعبو مع بعض أو معاهم حد كبير بيلعب معاهم اكنه طفل بحس أن دي حاجة <hesitation> مضحكة أو مبسطة يعني أن أنا اشوفها